هو، د ډېرو خلکو اړتیاوو ته د څو کسانو په پرتله لومړیتوب ورکول اکثرا اخلاقي ګڼل کیږي، په ځانګړې توګه د ګټورو نظرونو څخه. دا اصل وړاندیز کوي چې کړنې باید د ډیرو خلکو لپاره د عمومي خوښۍ او هوساینې اعظمي کولو لپاره وي. په هرصورت، د ډیری خلکو لومړیتوب ورکولو په وخت کې د انفرادي حقونو او د بې عدالتۍ احتمال په اړه اخلاقي ملاحظات هم شتون لري.